Dina namona ta, lagu mauri lalonai, na, mase taim diai. Nega iboudiai lagu mauri lalonai na moalem na loam, toh dina tai- dina ta ema na, tamagu madi emase. Una taim lalonai, na, bamogu iboudiai tadi kakagu boudei, na lalodia boio. Badina lagu hemami na, imagu ta o aegu ta, tanigu ta da naha boioa. Tamagu enohom dainai, bogagu ekunum, raka daladi eha dibagu, labana daladi eha dibagum, kimai daladi eha dibagum, haoda daladi eha dibagum, hereva daladi eha dibagum, biru daladi eha dibagum, gau boudia mauri eha dibagu tamaguse. Ia emase taim neganai, unu gau boudia eboio. Lagu mauri lalonai, una nabia, daem na, mase iboudiai na, mase, idaudia mai anidia bona, mai metaudia. Ita taunima esena baita itaia namo namo. Tanobadai tamaurim, tamaurim toh tamasem neganai, ma mao- mauri muriai dan ma noho. Dainai, vaira mauridia dan na hari tanohom, baita lalohadai laia dobudobu, bona eda mase, taim nai, seh <hesitation> davaridam. Tamagu madi, ena hahegoada badaherea na lau eguai, na eha maorogumu hanai hanai. Diburai basio raka. Diarei baraka, hanai hanai emu mauri lalne. Toh asi nakamonai, nega momo diburai na rakava dainai, hisina dan na abiva. Hisi badahereadi. Bona, hitolo dan mamina na abiva. Asina lalo parara bona, na buruka lalonai, na la- name lalo parara laia. Toh vaden, dehanai hisi badadia name ani. Hitolo badaherea name ani. Bero badaherea name ani. Ladagu dan dedika rohoro. Kimai dan asi dibagu, haoda dan asi dibagu, biru daladia dan asi dibagu. Dounu na heaukam, namo mauri, itahudia daladia namodia, Una na sisiba iboudiai, ma na- na- nalalodia loum, ma muri daidai ma narakam. Diari iraka hen'na, na goadam. Una, taim ema bona hari, egu hekwarahi, diari itahuna laonei, dounu tamagu na laloam. Ona hereva eh- edoko gabuna na mase seh emailaia. Dainai lagu hahegoada danu elaom, ita taunima tanobada tauninma ediai- edai na, diari baita raka goada goada una beh, dibura tanobadana toh, diariai baita raka goada goada danu. Nega momo diari baita laloa. Tanobada ena dika na vaia, dirava seh ekarada na baita, davariam baita noho laiam baita mauri laiam. Toh dounu baita goada diari iraka henina. <hesitation> bogakunu, hitolo, ranu mase, iboudiai na, dibu ese emailaim dainai, baita goada, diari baita raka henia. Lauma ena hegunalai dodinai. <hesitation> ba goada maragimuai, maragidia iboudai ba goada, iboumui ba goada. Iahu, burukadia iboudai- iboumuai ba goada. Diari iraka henina danu ma, auka herea toh ba goada. Baita goada lauma ena, gunalaiai. Baita goada bona dokonai, ma, namo baita davariam. Nabe maragi o bada toh ba goada diari baraka, bona, namo na murina baita davariam, na vaira dinan- dinai. <hesitation> hahine bona memero keken, tatau, maragidia burukadia, iboumai, ba goada hegeregere. Lauma ena hegunalai lalonai. Una hahegoada sisina beh heina, ma nahenimuim